Ñy mombamombany ñy vata fampangatsiaha, ñy vata fampangatsiaha <shushes> natao hañajaria sakafo na raha hinomy tsy tean-teña ho simba na tean-teña hajaria ao avao tean-teña hanintsinintsy, <shushes> hangalaky ñy hafanan-teña hangalaky ñy hetahetan-teña.